हाँ तो भाई तुम मकः बोलो नहीं, मकः तो फ्रेशी सब चीट चाहिएज, काई भी चीट बासी होई नहीं, तो वो तो मकः भावतिन नहीं। हाँ तो कही छे, ताज जड़ी बूटिया नहीं होई, तो वो चक्खाँ, उका से कही रहेज, कि जो भी उसको असर करनु रहेज। वो फटाफट असर करी रहेज, पर कई बार कही रहेज, कि जो सुखी जड़ी बूटिया भी रहेज। वो भी कही उका असर करनु होईज। तो वो थोड़ो लेट कर रहेज, एक कई पर तो कही रहेज। पर सुखी जड़ी बूटि भी कभी-ख़ धेवर कम देवेज पर तुम महरा से पुछो कि नहीं जड़ी बूटि लेवां, कि सुखी जड़ी बूटि, तो तो न तो कही बोलूँगा भया कि नम, नम जड़ी बुतिलों तो उकाम में कहे रहे। कि आब ही ताजी, ताजी निकलेग तो कही में जेत्रा भी गुण रहेग सब उकाष अंदर रहेग तो कही ते कही कहने गइ हुँनेस बहर तो पर उका आराम चली सकाँज उका से अरु काई होईगा। कि अपना अलो सरीड रहेगा सरीड में कई बिमारी नहीं होईगी सरीड अच्छो अच्छो रहेगा।